Oga gna elhni nɗye damiswye e nyize ɓe. elhni nɗye agna ɗye british yna london mi ga lo, sobodo na. ɓa besnu snub adye yi za kuma ndye ba zhi ba kna yi wye yay a e nigeria be, de abe ga ya be gi yi yi ga bwa bawyelhna hari yi ka bye. Domi e belon a mi ga gna mi ga loa ndye ga gnadye mi kni bandye da mi wye gi mi lo mi lo mi lo london, sabode bandye wo xha basnu knu. N bandye wo cha ba wyi yna n bandye wo cha ba besnu snu yi dede wonda nɗye he ga dna hari he bwa zama lafiya, he snu he rayiwa mari he dyi ka le sni. London kuma wo yi e ba kuma nɗye anigeriya zago-zago ba lo ba dasnu fio, ba lo kuma, ba lo asibiti lo sobode bayi bina. Ɗye a maɓayi chigbe mwabere nɗye ɓa ga snu gi zango bwa n. London kuma woyi eba ndye he ga lo ɗye he ga ba pa ko he lo pmi pa lo n, he ga lo ba nɗye in a ba ɓa be snusnu de ba beta dadayi ga gi hefarinciki ke wo gi her zuciya bubu, hari gi he dna he snu be hari he ba pa he ga bwa tugo tsna mi hari gi la popo ge london kuma woyi eba nɗye he ga lo he ga lo dye abe marimari-mari hhe ga abe wye shnanbadye zangoti fio yna, ɓa yna nunu yi yna. Shnandye ɓa eko ɗye wo yi n, shnandye ɓa ba mimi yi n, ga da he wye, kuma ga pa mi a gna mi dye mi lo ba hna, nɗye zogo ga yi o gi mi lo mi lo snu zama lo dnan.